Na nrixhi chí vexin xhité yuan china chí tana ja kunravixhí a te chen <hesitation> mida najan ka escompaner, comida na xhina chí yikoan, janan yikoxhi té ku nrivana xhí oni nrió tekana xhí nó no tiyuon ñá kuayendexhí nreviniá naxhivana ditá ná comidana arroz ná xhikin kadan tikuana chí ñoachina xhí atio naxi.